Ia ithik da vadi ngua thamon se chama mesmes chia. Ithik ma sabanang de u mes ngat. Tiathik de ut met nave chia avethem ma morngam, ut chonanas semecha ka aiski sa ut tet inamach, sa u men de vavet. Da mali ma uthi bang inach de chule ut meno de cha vodem ma kama mestemna. Kama ma mestemna avanbichi ma ngat, sa u men pevvet de chule de ange nanechi china thaves, thaves kama mestemna, thaves kama chuan, decha ves kama <hesitation> tamu chama aingom bangat. Auk dechule de tha chut ma ngat de cha von ut. De uchie mes nag da ama mesmes avangbik dama merme ngat. Tha ves kama mesmes avangbichai da ama mesmes. Avangbichai. De ngat nave va lat. Tha ve ngat de tha mes ngat doki avon ut, amer me chama amesmes abik. Thavon ut da amer. Ama mesmes avangbichai doki thic thik, ma sabanang ut moa ma ngo ngu gunanach chinema <hesitation> guaj matpek u me de u men da ithe da ngua athoes ut mo umes kama mesmes abichai ma kam achun nge ne chama inam ma ngat da kama mestamna avabik.